Orait, fo jo na kaa kumar, nyo kam komainy fiisok rou kumar, kumar a isen na kaa, nyo kan nyo kaa nating komainy fiisok rou ya. Ai ai nating faporits non, mes puan tan mes maski nainy tan ves ge gima nainy rof, ge nainy tan kumar, nyo komainy nai nyo nating komainy ainy fiisok rou kumar. Nyo naa rou tan tanun nyo mas ainy rou kumar kaa rou fan nyo mas ainy rou, kumar a isen na kaa ge gov te kat ya tan puputa ta tovei ta mes ma nating nom ya ri te ain ya gima kain kain ainy bus tovei fo fo vainy tovei tan nainy roman tovei ri nating ror ya, tsikia, nating kat non faadis ge ra nating nom ror faadis tan fo kainy ainy tovei tan nainy roman to ra nating aniy ror ya, kumar tsikia, ai natong faparits non puan tan mes ge ai nating kat non mes ai te komaing ainy tsun, ainy tsun, ainy tsun non kumat tan toto tsunia em.